Kua harinareta öimevi oyoavɨ, jare yaikuatavi mbaerako yaiporutavi, mbaeko ñanoeta kua harinaguiva, öime ikavita pan, torta, pizza ravareta, jokuara yaikuta mbanunga harinava